ʻⵓⴷⴰⴽⵉⵎⴰⴽ ʻⵙⵎⴰⴰⵏⴰ ʻⵜⵎⴷāⵜ. ʻⵡⴰⴷⴷⵉⵍⴰ ʻⵔⴻⴷⵢⴷⴰⴽⴰ ʻⴳⵀⴰⴼⴰⵔⴰ. ʻⵇⴻⴷⴰⴽⵀⵜⴰⵎⴰ ʻⴳⵀⴰⴼⴰⵔⴰ. ʻⵇⴻⴷⴰⴽⵀⵜⴰⵏⴰ ʻⴳⵉⵎⵎoⵓⵏⴰⵏ. ʻⴰⴽⴽⵙⵓ ʻⵓⵇⵉⵙⵀⴰⵏ. ʻⴽⵙⴻ ʻⵓⵡⴰⵡoⴷ ⵍⵉ ʻⴰⴷⴰⵏⴰ ʻⵇⴰⵏāⵜ. ʻⵎⵡⴰⵀⵉⵎ ⵢⴰⴷⴰⴽⵇⴰⵉⵎⴰⵔ ʻⴳⵀⴰⴼⴰⵔⴰ. ʻⴽⴰⵙⵓ ʻⵇⴰ ʻⴳⵀⴻcⵀⵉⴽⵉ ʻⴳⵀⴰ ⵍⵡⴰⴽⵇⵉⵏ ʻⵉⵎⴷāⵜ. ʻⴱⴰⵔⴻ ⵏⴰ ʻⴼⴰⵔⴰ ʻⴳⵀⴻcⵀⵉⴷ ʻⵜⵉⵍⴰⴽⵀⵔⵎ ʻⵜⵏⴰ ʻⴼⴰⵔⴰ. ʻⵜⴰⵀⵡoⵙ ʻⵉʻⵜⵉⴳⵔⴰ ʻⵣⴰⵀⵉⴷ ʻⵍⴰⴽⵇⵉⵏ.